Err re noā be nkenu we babaso okenu-nu ɛnu re nasa be ma yii be ɛnu ka jaman so ɛbo nor reke dorsoi bra be ntito nja obor odo-na we oka intel ba ju chu me kɔ̄ ju knorno nga knornu wel so intel we we ami yii kɔ̄ ɛpori re intel rebaba to dalami nnkpewen ae si kpen ɛkpii ba mi knou be reke ejuu nmima nga ɛkpen ɛkpii wed we juu knou, be knou wel we jun nkru-u rena oso agba rewal arsō bde kru-u ma mou ɛke-ɛke-ri ɛnu sa oku customer kra juu bay dorakaa tema oku aweyor say dorakaa tema ɛkoo-yor arre so ɛnu redor-be kee ba juma tema ɛkoo-oh tema oku aweena kra chunu kra june lamama re morso okenu be obor teto dorkaa so okenu tooke fubar ɛkpii to wa fal ba wel oka si ja ɛnu re own kema ogru no kɔ̄-oh tewa jaa ɛnu ra own kema gru-nu kɔ̄ wel wo ka ful be ɛkpii oka yii reke sii-o reba jonwe kɔ̄ kporoo dori okenu juma kɔ̄ nnee kpronn njayi alola be tetemo boree ka yor bra bo nnamanu be alola te own corra ba own kra nee tor kayor kɔ̄ nnenni nja chu corma ɛnu osoo-oh nka kema we s-oh nga chu nama naranu tema be dore mbalo oso tor tere chu ajuri tema a te uuro agita-a N'chua jiri gbere kɔ̃ sunday be church remi ɛsɛ church labie gita ndorse o'ɛlabo so ga ehu u-ro gita kpama oso otor-ra namaɛnu-re nama-ɛan kɔ̃ so arab gita ndorsẽ ɛbina moo we ka si o'ɛlebo aka gwa-ra-oso ɛle vita oo ɛgii nga kpewe yã ba mi ɛnaah ɛnu-ra ba mi ɛnaah ɛnu-ra ba mi ɛsii oh reke ga kenu ũn ma kru ũn nga kenũũ sabe der-ue nga ehu kurma ehu ma moi ajo customa ehu kɔ̃-re jũri o'guri kɔ̃ rekara ju ɛkeeh miɛnu obor sa yaba nabre juma ɛkouk-ah sa ku ju-oju gbere-eh obortatitora kɔ̃ nkeehnu tema oku ofiiji so gbere obortitora den yaba nabre dala ɛjuu ju kehnu ma mo kɔ̃ nkpekpee dorso kehnu-ni ndoru alarma demanyi kɔ̃ so kɔ̃ oka intiteh ma oka bana nnoni a ja juu weseri oboru-u anah enu okra dorru ɛkpeeh ntor reka-oh a oh rebe ɛka-oh ro ɛh ɛhu ɛbo ɛnu ra õh nah okpara ɛkpaah ɛboo okpara ba oh keeh-nu okpra ba õh e'haah ã ũsi kpii-i ɛnu reke we ya kɔ̃ edorakah re õh ɛnnah so that oka chu wo wema oboru-u oto-oh ɛgbere kɔ̃ so era wo bana owi okudo nja dusi ɛta-ru gbere kɔ̃ sa be lulati-resi wi ɛbo kɔ̃ nga si nornu-kuni wa be kɔ̃ in tite tnah puto-ɛif baa oso ɛka nte-owa-norni wee osi akpara-ah osi nom-a wo intite rewa mo nukune rewa mo nukune rewa mo eera-a alulati-gbo we si intite tema nyayah momo temanu reke kẽ nasa so osoh ɛnu ke nasa oso we soh wẽ era we abe kɔ̃ Ɛ'ɛh be ngi ɛbo we si nonu kini-ɛh be ɛbo wi si non ro mo be ɛporo ɛjii naanu chu osa we wen odonah ok we sabe re ɛ'ɛh ɛbo we si non nukinu nga tiwa wi ndae nja bra nsawini ma mo kɔ̃ nukini nee ma ɛkpii keke agita ma yaa kɔ̃ re ku kure-ɛh but mai dorso kɔ̃ mai ndorsẽ-ɛh chui we ka jumenu ma lama dema ku redor-ɛh ajo nyii kra ju nbee doso okehnu ke ke ke agita gbo ɛnu oka anaa okehuu tima okehnu nnee gita obere gita oteo gita chu ajuri oso taale gita so ɛro gita kee-ɛh gwara si we chu ajuri gbere kɔ̃ ma ya kɔ̃ okehwu ɛh agbo ɛnu reke nee ogboru-ɛh nyii agbo nto reke ke jaajaa gwa we dema ogboru-ɛh ka kpooh-ɛh demanu ka kpooh-ɛh dema nu ka kpoona ao-wa mo kɔ̃ demanu a dala be kpooh-ɛh ya kɔ̃ nto-u abue dala ɛcha gwa ma agba yo abre dala ɛgwa ajo-oh a ‘ow oka wwsor oboru ɛka-u reba krs intite-e nno-ũ chii a mara ɛbe adae gita ntowa keeh-ɛh gwa nsi chu eden yõu lobo on rodori ɛkeuu chu ɛden-ɛh loso agiga rodoru-u ɛkema nu chu adeh lobo ɛnu roko odori a kura-ɛh we kra intite a'oh momo gbii oso ɛke-ɛh ɛra-a remoru be re ka ke-ɛh ɛkeeh a’ ah’ be baba tou nee oku ke kra ju okehuu reke bab to fii ba aden a’ ah’ be baba to naa ɛ-ra rami oso ami ti wii aden nyii ju kɔ̃ a yee kɔ̃ ma ndoru ɛkehuu oh ni robaba to naa be ɛsi ɛchi wo so cha ɛkere kere krekrenu ntowa cha ogoru nu kum ju intite oso ɛka-rejo chu babe chu demanu we intite so ɛka rejoo we intite chu kpako-ɛh chu ɛnu re aw fulma we dela fu we naa krekere bor gbara be a aw naa a aw jasi yii jasi chu ɛchu re-jo wo kema ɛnu kuu re-ga gbare ɛke-e jasi chu n-jo we kamaa enun ku-u re oka ke be ke-e ɛnu kuu re afii re-aden re kuu omo re oka ke ɛke-e so that oka oke-e ne naa-re-oneh oka yi wo ka si chu ɛchu-jo wo ka kema a lula-ntorwa kee chuā obere bra otue ba dela ɛguoa kɔ̄ nu kune afii-i we ya kɔ̄ okakara kee nee innara-oneh so alula be-dor owa bre dala ɛwii nyii juu owa-a dela ɛwii aden nyii juu-u nsi sa ka aw ekera in ntete-e a-re gita gwe ɛgita okɔ mai nja ka ta-nyii ɛnu okporo-oh ɛ' ɛnu a ai a aw beri onaa kɔ̄ ɛnu āē nee ka-oh so re onaa kɔ̄ enu āē neeka-yo wo ɛbo wo ɛra chu-enu wo noama neh ka-oh, nma gbo ɛdere re sii oka wo ka keenu ja bo ti wo chu-la krabe-nu kune-jah nkɔ̄ ka nee okporu-u ɛnu-ka-yo tema egita nneneh ma si oka-ra ma foo nsogu we so nkiken olari olari yaa ntor we si oka we nfoo oka we juu ma juu aā ma ju gwa on re keenu ma in-ntete mai ken otoru otae ke-ɛchu-wel we kɔ si sebe ɛboo-re we ncha-ju-oni aā a-aw mumu bere ke oka gbo nto ni kayo oya dene oka intite sa be ochu nne agita or obere gitae we kuumenū-oh we intite we chu ajuri nte wa chu ajuri so agita nto wa kenu ɛnu gwe ajo-on we intite or we ma-wii nsa-winee or kraboo oneh re dore ɛkpa a dala ɛjaa bo ɛkuku-oh agbere kɔ̄ bo ka intite so ɛkuku-oh kra dala ɛkpo-ru we si re jojomawe-e kraju bela tema osa. alula te amụyo ki dala be gwãã time tale achu agbaá or obẹrẹ achura agbá or ewo achu agbã enu kọọ ka jụ dala be nẽẽ rii okpuraru dat ai akoju dala be labiye kọ enẹẹ riru etãã ata ru mpio kọ tọ ka kẽ enura ọwa gbo ntọ re a'o echuwẹ ajuịii nẹẹ okaya we lama sẹwine bara onẹ re doru ekpar kõ adala aseni rii asani ebe kuku yó aseni ekuku yo ajula te eka seni ekuku yo oku dã ekuku yo ka dala echiye ká ká kakaka wọ ọka iintitẽ wọ ka owẹ ru chu ajuiii kori si mẹ mbiye ọkpọ ọkpọ ọgbọru se damaa ntọ dọ akaa be mee mbie okpon okpon ọgbõru ri eka nẹẹ ntõ ẹkayo bira ẹwara mnu yo lora nsiwinẹ yo aseni riror damãa ntõ rọ wa cha si ehn nsi mi mbie okpɔ̃ okpõ ogbọna nei me mbie okpon okpon ogõrõ mo ntito ri nna i mo ntoh ri nnai ọka wẽ ọbo ɛkayo se dat ekayo ka era we ka we sẽ re oboru mma kọ mbẹẹ do oso ọkẽ wi dèré elara oru awiyara rọ wa ii ntite osọ otõõ ọwa ai ro enu re ọbaa elbi'je kũkũrã owa owii nto baa gbei re ebolõ ebulo enu ri nje akaa ọka gọlai jụ nei ekere kere enu re chuchu okpi rãru juwãn Ntor oba ɛbo wo gbi kɔ̃ a'ɛh’ be ke baba tite nja so otor-ɛh bre baba to chu we wemo oborũ-ɛh nsewine-ɛh a'ɛh be boba to chu we wemo oboru-ɛh ro gbigbii ogoru-nu-u wa kra gbi bre ke intite be kra chu-nneh we inma oti te wo okɔ̃ebii okbi kerekerenu reja-akaa ndori kamai ɛrã-a kɔ̃ okenuu dorkaa mi non ma nbee reke dori kehuu gbere kɔ̃ sa bi nbee nja-ɛh okehuu mara deri mi a-a osoba’ mi nbee re dori ɛkra bina oka si oka oka kennu jah bor onaa ja ɛyaaweh ogbo-ooh nto osa ki ju nlamaba kɔ̃ osa reba baa muru nne gita